வேட்டையாடுதல் மற்றும் இரையைப் பிடித்தல். அவற்றின் தாடைகள் அவற்றின் முதன்மை வேட்டைக் கருவியாகும். மின்னல் வேகத்துல தாக்கறதுனால, அதுங்க. அபரிமிதமான பலத்தோட இரையைப் பிடிச்சுப் பிடிக்க முடியும். இரையை அடக்குதல் மற்றும் கொல்தல் முதலைகள் தங்கள் இரையைப் பிடித்தவுடன். அதை அடக்கவும் கொல்லவும் தங்கள் தாடைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவர்கள் எலும்புகளை நொறுக்கலாம், சதையைக் கிழிக்கலாம், பாதிக்கப்பட்டவர்களை மூழ்கடிக்கலாம்.